Anggo binatang na mangolu i toru ni aek bahat bahat dei kan lain na ikan ha ma songonjia ma horang, ha aek na aek na dia muse parjolo kan aek na maccim sanga aek na paet kan molo aek na maccim kan bahat i songon aha ma goarna kan kapiting na dong panggotap nai i tangan nai kan kapiting baru kapiting muse adong na aek ni paet adong na aek ni maccim adong muse na i aek na payau, tolu de ia kan molo i saba saba pe adong molo na menek menek i kadang kan kapiting molo na tabo nai do na itoru toru hau ni bakau i do i kan ido natabao nai kan, kapiting batu molo dokkon alak i uta ku kapiting batu ma jadi, godang kapiting nai bahat daging na tae payau inda i laut molo na i lauti kan na i aek ni maccim i kan <hesitation> rajungan do guarna inda kapiting. Molo kapiting na i aek napaet de ia i molo na i lau-lauti baruma rajungan ma goarna tai sarupo tabo na tai molo, dia na um tabo kapiting batu ma <noise> u dokkon alana bahat dagingna molo na adab-adaboru ia kan betina ma dokonanna adong do pira nai i ido na tabona kadang molo pas marpira ia kan adong pirana i, ikubak ma toru nai ligin ma isi kan ido, tarnida ma i pira nai songon kuning kuningi warna nai kan ima na taboan molo imasak i ango guarnakan hewan hewan <hesitation> binatang binatang na mar cakkang i kan na dong bagasna songoni, pasamak aha pe i robus songoni sanga itutung songoni ma tabo mai madung tabo mai hai ibolgang sajo ma ia sanga di bolgang pe bolgang baru tinggal ma-manamba sambal na ma ita kan ma tabo mai kan molo guarna aha binatang binatang nadong cakkang nai kan na molo kadang na biasona juo i gadis kalak i poken i kan. Aha do songon <hesitation> bolut ma bolut bolut boluti kan momo manjalai na kan i saba asal nida iba isi adong bagasna kan adong lubang songoni kan toruan nai adong do bolut nai pasti kail ma iba, makkail dapot tar paling ma sapulu monit madong mai mai pangan ia mai kan, bolut i ipe na mahalan arganai i a-alana maol kadang kan alak manjalai na kan te molo di huta do manjalahi sa sada iba mai ba ibakan kehe ma iba tu saba i kan daek maroban kail ma kail ma guarna bolut i kan ido kadang ipe i goreng sajo mai mangolahna baen sira sotik madung tabo mai ima.